Fomba <hesitation> <noise> hanaova glasy zany tsy a- tsy mampisy ronono azy alatsika ohatsy hoe kida regny, na akondro na paoma regny de igny zany atao mixeur. De bakeo angalanao vonga glasy igny atao agnatiny ao, de potipoteha zany igny, de apetraky elaela eo de manintsy am'zay iny de iny fomba azahoana koa igny zany.